ما بعرف مانى ناقدة فنية ، وما بفهم فهاى الشغلات، ما جريت عنها حتى وما جت تعرضت لموقف إنى أحكم فيه على شى عمل فنى، لكن أعتقد إن الأعمال الفنية ااام- لآزم إنها تكون <hesitation> مساوية لمعايير المجتمع، على الأقل محترمة وفيها رسالة وهادى الشغلات.